gott kvöld og velkomin í Kastljós Guðmundur Ingi Ásmundsson forstjóri Landsnets verður gestur

í heimildarmyndinni línudansi eftir Ólaf Rögnvaldsson sem sýnd var á RÚV í gærkvöldi var fjallað um baráttu landeigenda við

vegna fyrirætlana Landsnets á Norðurlandi þar kom meðal annars fram hörð gagnrýni á framgöngu Landsnets í samningum við landeigendur fyrirtækið sakað um blekkingar í því skyni að útiloka

jarðlínulagnir villandi upplýsingagjöf og blekkingar

að ná fram markmiðum sínum en

það er ekki er lífríkið í kringum Ísland í góðum málum eða þurfum við að hafa áhyggjur við ætlum að ræða þetta við Freydísi Vigfúsdóttur á eftir líklega hafa fáar bækur haldið vöku fyrir jafn mörgum Íslendingum og hrollvekjan ég man þig eftir

Sigurðardóttur sem sló í gegn þegar hún kom út árið tvö þúsund og tíu á föstudaginn verður frumsýnd kvikmynd byggð á bókinni og í menningunni verður rætt við Yrsu og Óskar Þór Axelsson

við byrjum á forstjóra Landsnets sem sestur er hjá Helga en fyrst skulum við sjá stutt brot úr myndinni línudansi það komu tveir menn hérna ég held tvö þúsund og átta og sögðu mér að það væri búið að ákveða að setja nýja byggðarlínu hér í gegn og þeir vildu bara að ég segði já og amen ég var nú ekki alveg tilbúin í það

að nágrannar mínir væru allir með þessu það væru allir búnir að segja já og nú vantaði bara að ég segði já þeir sögðu nú að allir væru búnir að skrifa undir þá sagði ég nú bara nei takk ekki Margeir á

enda var það ekkert rétt en ég held að þeir hafi bara farið svona að okkur bændum hérna

hreinlega lugu að okkur til þess að fá okkur til að segja já við viljum bara að jarðstrengur sé skoðaður og við viljum að við séum öll saman í liði með það blöndulína þriggja hefur fimm hundruð prósentum meiri flutningsgetu heldur en gamla byggðalínan almenn raforkunotkun á þessu svæði á norðurhluta landsins mun eingöngu aukast um örfá prósent næstu áratugina ef við skoðum raforkuframleiðslu og raforkunotkun á landinu þá kemur í ljós að

áttatíu prósent eru notuð af stóriðjunni og það er blekking að kalla Blöndulínu byggðalínu hún tengist ekki þeim spennuvirkjum sem sjá byggðalögunum fyrir raforku heldur tengir hún bara stórvirkjanir og stórnotendur það er ekkert að fara fram og það eru sko hundrað og fimmtíu kílómetrar af línuvegum sem þarf að byggja það sér það hver maður sem les niðurstöður rannsóknar minnar og kaflann um útivist og ferðaþjónustu í frummatsskýrslu að það er mjög lítið samræmi þar á milli í rauninni þá ýta þeir í burtu því sem er neikvætt og gera því hátt í höfði sem er jákvætt það er fáránlegt að þeir bara komist upp með það að gera svona illa grein fyrir rannsóknarniðurstöðunum mínum því var slengt fram að jarðstrengur væri eitthvað x sinnum dýrari og þess vegna væri það ekkert hægt það var nefnd kostnaðaráætlun þá náttúrulega spyr maður um hana týnda skýrslan hún er ekki fundin og það er mjög skrýtið að við bara hreinlega

týndum henni og höfum ekki fundið hana og ég get því miður ekki útskýrt það hún finnst bara ekki

þetta varðaði ef ég man rétt tuttugu og sjö milljarða þannig að maður kannski týnir því ekkert endilega en hún er ekkert

heildarkostnaður við byggingu og rekstur jarðstrengja er litlu meiri en við loftlínur þetta er niðurstaða úttektar kanadískrar verkfræðistofu sem unnin var að beiðni Landverndar áður en þetta kom til gátum við ekki séð annað en að tölurnar sem Landsnet var að gefa út að minnsta kosti sums staðar þær voru ekki í samræmi við það sem var að gerast í Evrópu þar sem búið var að ráðast í að leggja þessa strengi velkominn Guðmundur Ingi við sáum þarna brot úr myndinni sem var sýnd í gær segjast eins og er að það er ekki dregin upp neitt sérstaklega gæfuleg mynd af starfsemi fyrirtækisins sem þú stýrir þar

til að byrja með miðað við lýsingarnar þarna þið þurfið rækilega að taka til skoðunar

þið nálgist landeigendur og og þessi mál jú jú kannski útaf þessu broti sem var sýnt hér áðan þá erum við ekkert endilega sammála öllum þeim atriðum sem þar koma fram en vissulega er það svo að leggja svona línur er vandasamt verkefni og við erum að fara yfir fjölda jarða og fjölda sveitafélaga og þetta er mjög flókið verkefni og

en Íslandi þar sem mjög harðar deilur koma upp og þessi mynd endurspeglar það svolítið þetta er sjónarmið þeirra sem standa að myndargerðinni Sen ekki Landsnets hvað var rangt til dæmis af þessum atriðum sem vinnubrögð og það er akkúrat það sem við höfum verið að gera undanfarið að reyna að opna það

ekkert að öllu leyti þetta þróast í gegnum tímann vinnubrögðin og

á Íslandi þá tóku menn þeim fagnandi skoðanir fólks hafa breyst síðan þá það var kannski fyrsta aðkoma einhverra að

sökuð um að vera að halda því að fólki að þarna sé verið að fyrst og fremst gert til að ná inn einhvers konar hringtengingu og klára framkvæmd fyrir austan við Kárahnjúkavirkjun er það ekki í raun og veru það sem er verið að gera þarna ja þessar línur

núverandi línur fyrir þrjátíu árum síðan síðan þá hefur mikil þróun

staðreynd það er náttúrulega eins og þú nefnir það voru virkjanir

austan það er Blönduvirkjun þetta eru mannvirki sem hafa í raun aldrei verið fullnýtt við erum núna að byggja línu sem á að takast við þessa nútíð en líka framtíðina og við vorum núna með ársfund um daginn þar sem við vorum að lýsa hvernig við sæjum framtíðina með mörgum sviðsmyndum og ef við tökum í raun og veru bara sviðsmyndina um það að almenn notkun eykst samkvæmt

orkuskiptum sem við getum litið á dálítið sem sem staðreyndir þá þarf að flytja mjög mikla orku en ég meina þarf svona rosalega orku þessari línu sem þið eruð að byggja og þessum flutningi sem er verið að tala um þar og því sem ja maður myndi reikna með svona miðað við tölur frá ykkur um þessa almennu notkun er þetta ekki fyrst og fremst útaf stóriðjunni sem er verið að gera vissulega er mikill munur á notkuninni en maður verður líka að horfa á hvaða lausnir við erum að tala um og núverandi lína er ekki nema á

k w spennustigi aukningin sem við vorum að sjá til tvö þúsund og þrjátíu í þessum tveimur flokkum og það sé ekki viðbót í neinni stóriðju ef þú ert að horfa á það hún er á flutningsgetu það

álíka mikið og það mynd byggja línu af þeirri stærðargráðu þess vegna yrðum við að fara í næstu stærð fyrir ofan sem verður tvö hundruð og tuttugu

alveg þar sem við erum að áforma en það er margföld stærð þar á milli í flutningi hún getur verið margföld og hún getur verið tvöföld það er bara

hversu stórar þær línur eru en bara svo ég fái

fara í þessa línu og hversu fast þið hafið sótt það þá er þetta í

óklárað eftir Kárahnjúkavirkjun þetta þetta hefði alltaf þurft að koma ég held að það sé ekkert

þetta sé óklárað eftir Kárahnjúkavirkjun vegna þess að þróunin hefur líka verið áfram það eru áfram virkjanir það er verið að virkja í

þetta er þetta ekki forsendan fyrir því að

fram virkni í þessu systemi með byggingunni þar að þið farið í þessa hringtengingu alla íbúa landsins þannig að þeir fái sama trygga aðgang að rafmagni og geti þá bara byggt upp þá atvinnu sem menn kjósa þá þurfum við að ráðast í

þessar lausnir öll verkefni sem eru í fortíðinni eru auðvitað hluti af þeirri mynd en sú mynd er bara miklu flóknari nú er það sem þið hafið til þess eru jarðstrengir og loftlínur hvernig í ósköpunum getur það gerst að skýrsla sem tekur til þessara tveggja leiða kostnaðinn við að leggja þetta í lofti í jörðu týnist það eru bara mannleg mistök eins og kom fram þarna í

ég þekki ekki þá sögu í þessu máli við endurgerðum þessa útreikninga og sendum þá út þannig að allar niðurstöðurnar liggja fyrir það er staðreynd málsins þannig að þannig að þessi skýrsla sem þau fengu ekki aðgang að á sínum tíma hún er til núna endurgerð já já og þau hafa fengið aðgang að henni en hvernig getur það gerst að svona plagg týnist væntanlega hefur einhver týnt henni lagt hana á vitlausan stað eða merkt hana vitlaust hún hefur bara ekki fundist og það er eiginlega ekki hægt að skýra það frekar út var hún til einhvern tímann já já þú ert alveg pottþéttur á því þú getur séð þessa endurgerðu skýrslu sástu hana á tölvutæku formi eða

ekki nákvæmlega hvort ég sá hana á tölvutæku formi eða á blaði þetta er svo langt síðan svona verkefni minnir mann á hálfgerðan tuddaskap menn eru að mæta og segja fólki já sko ég kannast ekki við að það hafi neinn verið beðinn um að skrifa undir af landeigendum við erum einfaldlega ekki komnir svo langt í ferlinu ef þú ef þú horfir á þetta ferli núna þá er til dæmis deilur í Skagafirði um hvaða línuleið ætti að fara

eftir þannig að það þyrfti ekki að fara í í að taka þetta eignarnám er það ekki nei nei

hvað voruð þið þá að gera hjá þessu fólki þetta eru bara könnunarviðræður

verið að biðja þetta fólk um að samþykkja það að gefa eftir landið sitt undir línuna alls ekki það

var bara verið að kynna þeim framkvæmdirnar kynna hvað væri fyrirhugað bara í eðlilegu samráðsferli þannig séð hvaða misskilningur er þá meðal þessa fólks að það hafi verið beðið um að gefa eitthvað eftir var ekki verið að þvera landið þeirra sko

fyrirhugaðar í Skagafirði eru þetta tveir möguleikar

það að finna út

það var verið að tala um að byggja þarna loftlínur og

það var það sem var

það var enginn beðinn um að skrifa undir gera samning eða neitt svoleiðis

eru gerð plön um stóriðju

á Reykjanesinu það eru gerð plön

á Bakka síðan er þeim plönum breytt og farið í annars konar framkvæmd leggið þið höfuðáherslu á línurnar til dæmis þær sem eiga að ná

miðaðar að einhverju leyti við álverið sem átti að byggja þar reiknið þið þá með því og hafið þið eitthvað í hendi um að það sé verið að fara að selja orku til

tíu kísilvera þarna miðað við umfangið nei nei vandinn í þessu öllu er að spá fyrir framtíðinni og

þróast þú varst að

að það geti breyst á tímanum og

okkar okkar verkefni er að hanna kerfi sem endist í mörg ár við erum með framkvæmdir sem lifa kannski í sjötíu ár

það þýðir að við þurfum

gera þessar spár eins vel og

svo koma breytingar og breytingar geta verið í báðar áttir þannig að við þurfum að reyna að meta einhvern veginn þetta hvað hvað er raunhæfast og það sem við erum að gera til dæmis í dag það er að í staðinn fyrir

að taka þessar sviðsmyndir og samninga við erum farnir að horfa á sviðsmyndir frekar en ákveðnar lausnir og meta þetta út frá þeim en sviðsmyndir þarna finnst þér líklegt sjálfum og hefurðu eitthvað í hendi þér varðandi það að það geti tífaldast umfangið á Bakka

þetta snýst ekkert um að tífalda umhverfið á Bakka eins og staðan er núna sjáum við það að til þess að ráða við verkefnið tíu til fimmtán árin til að ráða við verkefnið dugar ekki að leggja aðra hundrað og þrjátíu

línu ef þú tekur bara

veg og einbreiðar brýr ef þú ert að byggja nýjan veg byggja sex akreina hraðbraut til Siglufjarðar frá Ólafsfirði nei nei nei leyfðu mér að klára sama gildir um raforkuflutningskerfið það dugar ekki að vera með sömu lausnirnar þá förum við á næsta spennustig fyrir ofan það getur verið með tvöfalda tífalda flutningsgetu eftir hvaða vírar eru á háspennulínunum

nú erum við að segja við ætlum að byggja tvö hundruð k w línu við erum ekkert endilega búin að ákveða hvort hún eigi að flytja þúsund

eða tvö hundruð stutt í lokin Guðmundur

ákveðið að fara aftur í umhverfismat

í Skagafirðinum þið þurfið að fara aftur í umhverfismat á Reykjanesinu hvað með

nær frá Hellisheiði og þangað þarf ekki að fara með hana líka því

á Suðurnesjunum hann tekur allan vafa um það að það þurfi að fara í umhverfismat á

það er reyndar búið að byggja hluta af þessu verkefni að tengja United í Reykjanesbæ strengurinn þar í gegnum þannig að við verðum bara að skoða þá stöðu

ekki eðlilegt miðað við þessar breyttu forsendur og

það

verkefni fyrir sig að segja fyrir norðan í

erum við með gilt umhverfismat en tökum engu að síður ákvörðun

breyta því

kominn tími til að ræða um það sem sumir kalla konung fuglanna lundann okkar blessaðan hjá mér Freydís Vigfúsdóttir sérfræðingur við Háskóla Íslands

mikið rétt staðan er alls ekki góð þrátt fyrir að

verið smá ljós í myrkrinu í fyrra þar sem einhver

var en nýjustu mælingar og þessar tölur sem búið er að taka saman segja okkur það að það hefur verið nánast fjórðungsfækkun í mjög merkilegt fyrir það að gera að við erum með mismunandi

í kringum landið við

hafa átt undir högg að sækja fyrir sunnan og vestanvert landið en hefur verið aðeins bjartara

hver var niðurstaðan þar tilurð þessa fundar kemur einkum frá fyrir tilstilli þess að að lundinn er kominn á svokallaðan rauðan lista í Bretlandi það er að segja þetta er tegund sem við höfum virkilega miklar áhyggjur af og köllum saman fyrir þremur árum síðan sjófuglafræðinga í Norður Atlantshafi og funduðum við í Noregi eftir þann fund sáum við að við getum ekki tæklað þetta mál bara innan okkar fagsviðs þannig að á þessu fundi sem við héldum

kölluðum við saman beggja vegna Atlantsála vísindamenn bæði frá Kanada og Ameríku og skandinavísku löndunum og

Bretlandi þvert á fagsvið og tækluðum þetta vandamál

fengum til okkar fiskifræðinga meðal annars frá

erlendis frá og síðan

okkur saman og reyndum að fá heildstæða mynd af því sem er að gerast það sem kemur

helst útúr þegar við förum að bera að þetta er vandamál sem hefur verið að gerast á miklu miklu stærri skala heldur en við áður héldum þannig að það er þessi mikla norðlæga tilfærsla á nánast öllu lífríkinu í Norður Atlantshafinu sem gerir það að verkum að tegundir eins og sandsíli sem heldur uppi mikið af þessum eins hluta af hvalastofnum og okkar nytjastofnum fiska þetta er tegund sem er gríðarlega mikilvæg en er eitthvað sem vantar í lífkerfið okkar í dag við skiljum ekki nákvæmlega af hverju hvað er en sjófuglagögnin eru að segja okkur að hér sé vandi á höndum og eitthvað sem við verðum að fylgjast betur með á næstu misserum

svæði eða er þetta eitthvað sem við vitum ekki margt skiljum við ekki í líffræðinni

að þetta er fiskur sem færir sig ekki svo gjarnt milli svæða þannig að eitt vitum við að skilyrðin þau eru ekki þess lags þetta er einhver vandi sem virðist vera

kemur ýmislegt í ljós það eru miklar breytingar sem eiga sér stað á ýmsum stigum fæðukeðjunnar og þetta er eitthvað sem við verðum að skoða þvert á

skuggalega hratt í hinu hafræna umhverfi eitt af því sem

mikið um er súrnun sjávar það er einn af þessum þáttum en það eru miklar breytingar í hafsvæðinu og það eru straumar sem drífa þetta mikið og

það sem við sjáum hér við Ísland er meðal annars meir af þessum að Íslandsmiðum og í meira magni

Norðurlandi

þessa hlýnun sem við erum að sjá en almennt er

og allt sem við sjáum svona fyrir fyrir utan lundann

ekkert sérstaklega bjart útlit

einhverjar aðrar tegundir sem þið eruð sérstaklega að skoða sem er kannski ástæða til að hafa áhyggjur af jú það eru þessar tegundir sem reiða sig á sandsíli við vorum hér við

hér um árið og þar kemur í ljós að þrátt fyrir að sumum tegundum vegni ágætlega fyrir Norðurlandi eru aðrar tegundir sem sýna okkur að það eru að það sé eitthvað að gerast á Norðurlandi

loðnan

sig norðar og í nokkur ár var þetta meinið og á þeim tíma

reiða sig að miklu leyti á loðnu

á varptíma þannig að það eru vísbendingar um að þetta ástand sé líka að

ljósir þættir í þessu sömuleiðis hafa vinir okkar í Færeyjum mælt að sandsílið í fyrra þannig að ef við sjáum fleiri ár af þessu

er útlitið aðeins bjartara þrátt fyrir að helstu spár

ég man þig verður frumsýnd á föstudag myndin er byggð á samnefndri bók Sigurðardóttur sem sló í gegn þegar hún kom út fyrir tæpum sjö árum við ræddum við

og Óskar Axelsson leikstjóra myndarinnar á Íslandi þá hverfa börn ekki það er nú samt það sem kom fyrir Benna minn líklega hafa fáar bækur haldið vöku fyrir jafn mörgum Íslendingum og hrollvekjan ég man þig eftir

bókin kom út árið tvö þúsund og tíu og seldist í hátt í þrjátíu þúsund eintökum en það mátti þó minnsta muna að höfundurinn hætti við að senda

bókina frá sér þegar ég kláraði þessa bók þá fannst mér

þetta er hrollvekja hrollvekja mér fannst hún bara ekkert hræðileg ég

svo oft yfir breyta og orðin samdauna mér fannst

snúið hann fullvissaði að hún væri alveg hræðileg Óskar Axelsson leikstjóri sló í gegn með svartur á leik fyrir nokkrum árum hann heillaðist af ég man þig um leið og hann las hana og sá strax möguleikann á

ég var mjög

eins og ég hafi verið einn í sumarbústað um miðja nótt

þurft að leggja hana frá mér hún var svo spennandi og hræðileg en þetta er fölsk minning ég var bara heima hjá mér um miðjan dag að lesa hana en fékk þessa upplifun ég held að fólk fái

þessa fölsku minningu það halda allir að

bústað um miðja nótt að lesa hana í vondu veðri ég fór aðlaga hana og hugsa

að þetta myndi skila sér en hver er lykillinn að því að yfirfæra hrollvekju úr bók yfir á hvíta tjaldið það er auðvitað það

sem er erfiðast í þessu hrollvekja svo er

þetta spennusaga og svo er líka heilmikið drama í ég man þig fléttast saman tvær sögur önnur sem gerist á Ísafirði en hin á Hesteyri í Jökulfjörðum að fara til Hesteyrar var eftirminnilegast sigla í klukkutíma frá Ísafirði það er heilmikið fyrirtæki að koma öllu þangað

vera með rafstöðvar og öll tæki við sigldum yfir tókum upp í bátnum á leiðinni

að vera þarna í viku í tveimur húsum allir

sjá um það ég treysti honum fullkomlega fannst ég ekki hafa neitt við það að bæta sem hann lagði til

til nú þegar nokkrir dagar eru í frumsýningu er Óskar kominn á sama stað og Yrsa rétt

áttaði sig ekki á hvort væri raunverulega hrollvekjandi það er mjög erfitt að átta sig á því mér finnst að taka upp ekkert vera notuð

að segja svona sögur í gegnum tíðina og reyna gera þau að sínum og ég held að það sé enginn á Íslandi sem hlakkar jafn mikið til að sjá þessa mynd og ég þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl